Agnatin'ny iray volana dia eo amin'ny indroa isan'andro eo mandeha magnano bazary. Dia eo mahatratra amin'ny adiny raika eo aho ny maraina, raha ohatra ka amin'ny mandraigna. Dia ôtran'izany koa amin'ny hariva. Dia adiny roy isan'andro zany a agnatin'ny iray volana no laniko mandeha magnano bazary.